سانسارمون انا صا ماتير نفوت ليل في اوتال دو لوكس خير ملي نمشي ندير كومبينق في غاب ، خاطش سي مون غو بارسونال ، انا نبغي الكونفور ، نقاو ، حاج اللي طلبها غادي تلقى السارفيس يجيبهالك ، سما لوكان جوري لو شوا اونتر سي دو لا جو بريفار بيان نروح ل اوتال دو لوكس